إي، طور نفسك بدورات أونلاين، اشتغل بشي مؤقت يضيف لسيرتك، وسع شبكة معارفك، طور آفاقك، خذ كورسات سواء أونلاين أوف لاين، دائما حاول تقرأ وسوي تمارين.